Donku, peňee ka munta, mandinkoolu ka a fo miŋ ye kaanikaanoo. Folonto i ka yiroolu lese le i ye i jamaa tiliŋŋxoola tentiŋ i melundiŋo i ka i duŋ kuntiňoo kono ka a laandi kuŋ; bii peňee seyita wo le nooto. Donku saa perimee ka kuntixoo sanba i lafita a laa la daamiŋ, kuntiňoolu fanaŋ se bo ňoŋ bala haa. saa dewiyeŋ maleyaabulu. niŋ i be a debe la woo walla niŋ i be a ke la ňaamiŋ